أفضل إنني أستكشف المحيط، لأن المحيط مليان أسرار وكائنات بحرية عجيبة، كل غطسة تعني إكتشاف جديد، والشعاب المرجانية كأنها لوحة فنية تحت الماء، الفضاء حجيجي إنه مثير، بس المحيط هو عالمنا، وهو الجمال الذي لا يضاهى، أحب إني أكتشف كل زاوية فيه وأعيش مغامرات بحرية ممتعة.